Punna pallu-pallu a injo biasa nampa nu makea kaluku punna a'baju a kanre-kanreangang lohe ji iya mingka talia kalukunna langsung <hesitation> apanjo santang na-santang na injo kalukua abangsa punna <hesitation> pallu a kanre santang parallu ki injo makea kaluku ka arenna memang ji to kanre santang, <hesitation> punna a'baju todo'ki bassang intu nu battu ri batara iya <hesitation> dipasilau todo intu santang pada todo ji injo nu ku kua iya a'baju ki lahara <hesitation> dipasi lau' todo intu kaluku ka punna rie todo juku' oo ya punna rie todo juku' ja'ja ta punna rie intu biasa rie <hesitation> battu a ri pasarayya to nampa ngitte a ja'ja ku halliang injo ku halli injo juku' ja'ja a ka ku kua nu na ngai kalia inni burukneng ku todo inni juku' pakunia mingka injo anakku na ngai na kanre punna di rakangi <hesitation> make to injo kaluku hakgenna injo <hesitation> anjari minnya injo kalukua appada nyanyi itteang na, punna-punna na lappasa ki todo iya punna na lappasa ki Na ki a'baju bangsa burasa lohe-lohe todo intu kaluku ni pake ka punna a'bajuki intu burasa <hesitation> ri pasi garu injo berasa iya rung santanga nampa injo minjo <hesitation> a'panjari injo burasa ka injo santanga injo mi nu paka nyamang a disa'ring kanre-kanreanagan a punna santang ri pake a lunra injo do kanre-kanreangang punna santang ni pake apalagi punna santang nu battu ri kalukua kaluku aslia langsung